De fomba fagnamboara volo koa zany lafa misy fotoa manokana regny, matetiky zany ampela ro manao an'iregny de andesindreo amin'iregny mpanao volo regny de mba sotosotomy soa lavalava, asiasiandreo menaka am'zay mba <noise> soasoa volo igny; misy koa moa menaka maha curly la mba curcurly i amin'igny, ny tiako volagny zany de hoe am'mpamboatsy volo agny zany fomba fagnamboara volo laha ohatsy ka misy <hesitation> raha manokana ho vonjenao.